Sõgõl om vajalik <hesitation> tuu jaos, et näütüses erinevit vedelikke koskilt eemaldaq, ku saq näütüses makaronõ keedät. Vai ka näütüses jahhu säält läbi laskõq, et jahuh es olnuq tükke seeh.